اكتر يوم بيبقي مثالي بالنسبالي ويوم حلو مش عايزاه يخلص اليوم الي انا مبقاش مضغوطة فيه و ورايا كذا حاجه اعملها لا انا صاحيه براحتي من غير ما اظبط منبه يصحيني صاحيه يوم اجازتي يوم مش ورايا اي حاجه اعملها يوم خارجه بليل مع صحابي اليوم بيبقي بادئ حلو وكمان هينتهي حلو يوم مش مضغوطة فيه دا اكتر يوم مثالي اتمني ان الايام تبقي زيه كلها